Aa mndi chon dan a <hesitation> mmai ducho a <hesitation> mkye ire m doi i tsuenaha, a i uka a <hesitation> be mbam i nwu kyun m doi uka waam hwe mdvi ukaa akyoin waam hwe mdoi ukaa akyoin kata, na kyaan a beula ya bye dʒun ba to a <hesitation> akyon kya beuka ya bedʒunb <hesitation> uri jan bua kwahyi na jijiye ba a <hesitation> afa fun fun ki atsu a tsu baa una dubea uri nai fyenbu i dibe toh ma i ma chi byin dʒu viin uri uri yiu a budʒuan apadʒu tsaka ba i jalingo uri yiu ku ba, toh abuahua nai saan ba to abua fyea acho maa du abea be ma mbeuriyo chia ra we u tsa a a buauri tsa ko atanfa kwakyin ma chi beari ma u u u u vin fau ibeari ba, fyea umui puadua uri mbya bu fintswi atswi tswi tswi maa vilan nini re uni mbya ma <hesitation> baa ku ku re uri mbya ku aken ken maa <hesitation> a tam faari re uri mbya tan fa aken ken iba tanfa ba titi iba tanfa ba kwakyi. Iba a abea be a <hesitation> lemfa vo kwakyi, chinara umai pwadʒu uri fyinbu uma chindo uriduu budʒun ba so a <hesitation> abum m di nai chun achun maa du m ndi ko ban finka baati i <hesitation> be tswen i i <hesitation> nigeria kama i mba finka suu na abea mma ch dan m yue myau i be i <hesitation> ibe tswean be na bau dan abuja atswian m na chon da mmaka yau atswin bea aku a chindo gabadea wana kuín aba a <hesitation> atswen a a a atswin a-a a nigeria kuiyo a bearihuan i bea sansan sosa na jijiyeba uma ya beari uri mbyabu tswi tswi tswi tswi, a uria mbya bea nghanghu be baa sansan uri du ebu baa be na tsa abu suu na i beari huan abu baa i i i riyu ri fyin bu i yiu achiun ri pofain uri yibu finstwin sose na, ama u tuchi be ndʒun u yau beʒun ba toh abua huan uri fyiun budʒun ba so a <hesitation> chidon ma hocho a chidum ma ka fam ba chīndi ndi chon ra m ya m ya ka fyin bu i bea ria huan mna ka doi be chidun ma ka farn bachi ndi mna chun mya atswin baa nyo nyo atswen ba nyo-nyoa ki america, kama america iba be tswi tswi na. Abea ba uriya fo bu baa jindei bu ba sansan urna mbya, abu tswi tswi avin sho a <hesitation> a bauware uri mbya uri mbya abachi uri mbya tan fa atanfa be ma chia yiri bil bai re ba atan fa be chi yii ba sansan sansan sansan a cho be uri mbya ko ma ye bube na chin ken, ama uma bi itswen ire uri mbya bu suu na a baati baa iri mbyu chia be choa ba ama bube i ba hun be na ba don adon be na chi ki he komaye ibe choa, a <hesitation> be na kgan be ba kuma abua tsatsa be be na tsau ibe ayo chia yii bii wa bema so ayo dem bere ibi ibe akoun a <hesitation> ibi kwa tswi ibi kwan chin ibe kan atsu nyu uri mbya padʒum ya na bi akan a a dʒwe ko padʒun yana bi yoa huan ba abua be ba akaan bena bena yi akan hwe be ma daun ra a a a yoa ha china be na tsa bu tso ba a a a yoa baa huan uri fyen bu yiye ba uma chi fin ka ha uri yiu bua unai tsa ba so abua huan abua nsan sose na ata n fa be ayil waa u mbya abii uma nde kasen bi, i nigeriya a tan fa beh a a bachi ʒinbe ndei fun fa ɓa. Aba chiʒi <hesitation> epa ana fun apaa nanananana fyinu bu wadʒun u yi be abui ma kui taa ba a a a waa be mba u u yinu uan uu uji, be bau dam exam, bei ta be gu ma waa ugu nu dam uji bua ri ba wh ma u mbya uri yaa yi be vin uma yi bea a <hesitation> a pa i ndeu ikyam, toh ma abu be bakun ayi be baani abube ba hun chia yií waa a gonnatīi ro nigeria ajibe gbanni ejuari a be gbe yu uma tsa uma ya funfa a degee ajundʒun be man aju nyia, to ajuniyi ri ahun a uma ya uri vin toh ama u mbya u ma bi re chokwaon be daun ra a businji jen hwabebe be ba so be fukabe be babe a a bua be funbefa ba, tanma uma nde kasiabi uri mbya a ayo baati ya ba nyaken akweabua bena bau dan assu, toh assuu a be chii baa bena kyunkyun ibe a tanfa wa ibe tan fa wa ibe atswen ire, toh be chi bacho baa na pyin ayoa a a be na ba abua ri abi, abiari aha chii baa kyunkyun be yinu da aton fa baa na tswin ra na chiba warito be na du buba sansa baa ya kamata be du. Tohaabeh ayodʒun abubaa tu na de gei be gonnati na ʒaun bebe ba toh na ʒaan ba yo dʒun ma ʒa be baati vin be na ghe ken abua chia bena gheken be ma ghe ken duan abachi kuma i tanfa ri dube abua ya kamata ba, toh be ma du be bua ya kamata ba na ye a bachi na dube abua abua jinde wua be tsa bua aura mai nu bamyun yu abu ma chibea chia eji bua be ban a stuke baani ko ma yeari ina tsau bena tsau be na viin ibe a a ayo a be ghe yiu u mbya aɓea huan chiken ba bea ha u na fyinbu uya be ra uri fyin bu ibe sose na sosai achon maa du uma du cho uma ya bye uri bi bye ven <noise> um bya u mbya i bi awīn suu na baa ina ni re ama abibe bua be na tsa kai kata bema avīn waa yii ire na uma ya urī mbya vīn a be na ne iba hun chiken ba vin a bena ben a ina ina m re a vina beuna bena kyin kyun yo waa be ha tswan pa i tswen bio ire ka chicken chunara uma ya byeahuan uri fyin bu uma ya byea huan uri, mbya a byea nana be chiken a cho be chia yii wha bii ikas a i tswin wa ha. A <hesitation> i ma wa a a <hesitation> janwa waa, be na tseu ibe fa i nde taa ichin cho i ma wa jape i nde taa chin cho, i ma yilye a <hesitation> a abua i nde taa chincho, to bube bewa tsabe yii bua huan ba a i tswen bube be ba abea i i be cho nanaya, uri mbye be a be so so so duk bua uma wa u ndea tau abua yi atswin be na chiken ba tswin bii kuma kati i tswin bube, kuma uma weʒo i tswin bui i taraba, uma nde kasin bi ijaliugo a a tswian ha atswina na ba anyuhu ko ma tachu na anyuna na ga ani i ba, toh uma tachulvolvo ma na tubetu ama u mbya atswin nasara atswin ba nyonyo atswen be chí sansan apyube baa be ma nde pyu ire bi chokwa on viin be ka ndedon be nde pyu bi m i nte py a a ibe akam ndʒum a kan pyian be nde dun toh abiu ihahuh ibahuu chia na ba komaye bul na chi nken abua tsatsa be a fa fun fun be, a a a kindea be chijim be mbya apa chikin uma ka dan kibe. Uma ka dan i be dwa dada i be gyepe a doa dada adoa da da be, ma be na dau san kaa bii ri be mai kyipa i-i tswin bui ire be ma kyi pa se ma ʒan nyunu tswan se ma chika mamma <hesitation> aju ma ʒan amjunu unla jiku abudʒun iya fiun, ama bubei bahun bema tsa bena tsau a a bena tsan saan ni a be tsau butso ma, pwadʒu utsa ka jiu buju jiye ba atwiun butso baaria be na tsa abatsa iyo i befiyan chiken ba builre china ra a atswen ko kuma u kyon kyon ya be tswi tswi san san chía america vin ba, uma ya tswin baadʒu uri fyín bu uri mbaya bu baati baa u duu ri aswiun ba u kew fyen by baa u ujiu go aba foh u mbya bu baa ri yi chín ri po fevia u mbya oh ase mbere a